Gayaku gayaku mopake stailku mopake eyaku biasa te mopake biasa te ma' mengea acara kadangkala pamean no kane patugu nokane kampit oyy komenakete salana pende' komeakete salana pende' iya lengkali mengea karna stailku ngea acara hobiku mopake mopake te pake telasana mo pake te salana poto' ma mo pake te' kous ahh niaku kan mengea mali alatu tuangke acara lengkali pomea patogoro ne nekampit <hesitation> ee via angko sumaweli regedei padahal memang memang stailku memang tuana te caraku mopake memang tuana tei mompake matua patogor ne kampit ee kominakete kominakete salana poto' minake kous wi acara rekei ko winakete wakwte kasi selop cuma yatua nouma mopake tuanate ta' kunya maku mara makuya manu pakea sa bahasanya mang sapa kwa kunyamano pakesanawea acara mopake salana poto' kous ira mokala lengkali dia acara potogorone kampit teia toanamoa meman tuanate stail ku.